تۄہہِ پرٛژھ مےٚ، کیا مےٚ چھےٚ زانٛہہ کانٛہہ کِتاب لیٚچھمٕژ، تہٕ أمۍ کٔر مےٚ متٲثر! مےٚ کوٚر تَمہِ وِزِ اکھ کِتاب لیکھنُک فٲصلہٕ۔ مگر مےٚ لیچھ اکھ ناول یتھ "ہوم کمنگ" ناو چُھ۔